<hesitation> lokoci lokocis so giwa hete no mu milla muni mu bannan ko tebu sai dottawa anshe ta ma ai woi giwa woi giwa shine mu hatano shikenan mu moishe te omu ti mamaki toh ka'a mu soma kalliti te mu mamaki mu mamaki shikenan sai dottawa ta ngafati gyaja nak ngafa no gyaja a gunatoh toh, toh shikenan ki won ti ngozi sai a ngafati gyaja ngafa no gyajan a bile a bilen shikenan sai a nam kato ki dishento toh ki wonde sai yo bolon ni ki bei ni sai mu moishe dabam dabam heteno shikenan mu mamaki ƙa e mun woi shegga yiya sai dottawa ta af woi dabam ai woi dabam ai a deishe ngo bu ai rat ku bonoh rat ku banoh gunatku gunatku toh sannan sai mu gunanmu a a banoh toh sai a gyaɗanni shikenan ki beini sai mu sa mu ɗeino kenan ki bozoni sai mu moishe zaki heteno zaki heteno mu mamaki mun a woi shegga yiya ta a woiye zaki fa gunatku fa gunatku fa. Toh shine mu rugunmi ton banoh sai dottawa lo ke a namtu bokrondi bok e e shutika bok e dala ni bok magirbi a saurara si shikena ki wonde woi sai a itin riya toh sabok ka. a sheggeriya kala kala kasu tim yam andi mu ɗeino shikenan sai mu moyi karakanda karakanda heteno shikenan sai mu danko riya shikenan sai mu ɗe kato mu ɗe kato e sai dottawa ta kai gunaninmu fa don sabok woi na hinɗe no a de. a muni bu don kola bonto yam sosai toh mu jijijo mu jijijo mu gunanmu shikenan sai andi bobasha yoto ta af ku moya no te tiyo ta af mu moya no te a zug daho a gyeder demi a haf bureni abo kori wonse a suno wonde wonse toh shine shi diko a sanɗa a sanɗa moiko te shikenan sai shi ta kai wonse na ni basa te a de. a ne bu sai a namti kanni a dinni dinni banoh shikenan sai biya dalonko si ta a ne moyinto amma wonse gaɗatko gyaɗonno. Toh sabo ka'a si shaggeriya kola boni yam sosai anta giwa nakotoh fa itko nako gidba ba nako itko nako gidba toh sabo ka a amma monde ki iko toh gaja a deishe tei bu don sabo a lokacin toh a suno sai gaja ago a sande a sande job idantoh jobko idantoh shikenan teh girba maiko si ta kai woi gyadatko gyadon no sai a girba sai ago toh kaiso na moyanko te sai a ngamti gaja na ngahani gaja ki bele womyi farni kona kasu mono a guna su a era bu lokaci yo mu milla har ditu mu ye wayo mu moishe zunu kaba daban daban ke kola boni yam don si na moi koi si daman ko ini moino ka modi yo bolon ta bokshi yo kunu a girbeti katko si daban ke halinni ka a amma dai yoh mohdi na ko moisi a maldeti kanni ta koh moishe subani amma so bolo a ana ta moini bokshi ma i baya a ina lolo. Koh moidi si bu moidi si wato ko ɓokini ma'i toh a hindu ti toh hinde no ki wonde wonse ko moya si hore no katko sosai na hore no katko ko an leyan bu fa a gutti ti ngo si kola boni yam kam si dabam kam kilama toh si zigaw ma kola boni yam don si a ɗeishe ngo na ɗa ngo a ngamti komin datinko a ɗena saina ngamko katko sannan a ditu murde giyanko murdeno.